ཐ་དེ་ཨོས་ཏྲེ་ཨ་ལི་ཡ་ན་འཇུ་དེ་ཧེ་ཀེན་མེ་དེཆོགས་གཇི་མ་ཀོ་སམ་ཁར་དུ་རྟེན་ལེན་བྱིན་པ་བསྟེན་ནས། ས་སེ་རྡོག་དོ་གཞི་ལེན་པ་ཡང་འེང་གོ་མི་འོག་གཅུག་བཟུང་རེད། ལགོག་བསྟེན་འཁྱག་འཚལ་དོ། ངོས་ཐབས་སྦ་བཀུད་འབད་དུད་རྟེན་ལེན་བྱེད་དུ་སེལ་འཁོར་སངས་པ་༼ཧེད་ཀར་ངེ་ར་ཅིག་ཡང་མེད། གླེངས་སེང་ཁ་ཁྲག གོ་འགྲོས་རྣམ་འོངས།༽། ཐི་ཨ་གཞས་ཐོབ་ནི་ཛ་ལི་ཚན་ཡག་འདུག་ཡོང་། ལགས་ངལ་བསྒལ་འདི་ལོས་སྐྱེལ་སྐོང་ནི་དང་འདུལ་འགྲོལ་ནི་བཟོད་ཅིང་དེ་བོད་སྔོན་ནས་རིག་བརྙེད་ལྟར་ངེ་ཚལ་ནང་མ་འདུ་།